Tuu om väega rasse küsümüs. Säändse üle piät õkva peris kavva mõtlõma. Ku kiäki om sullõ midägi tennüq, kas sa annat tälle andis vai mitte? Tuu olõnõs tuust, kui tähtsä tuu inemine sullõ om ja midä tä sullõ tennüq om.